Tara toan, ka me nu hulu len tara toan, hahopis nu-u ha tonom nu len. A min poaj ri uan min len ri uan, a toan e boboak a ni-i Petats. Turu hahopis e boboak a ni pal Tutula, Pipisu, na turu hatonom nu len e boboak ni Masolat tara pal turu hatatei. A-a revan te la rim tara toan a mij, mes u poaj a mij pinapo ri sukut e la rim bete toan ar, mes u poaj <hesitation> e ru e la rim me hatoan ar, kaj si wa ni mij revan ri pinapo has, a revan ri pinapo na toan ar je hatoan ar tara min toan, tara hai poaj ni yowan, <hesitation> tara min len ni yowan. A min pinapo te ka ri sukut ni Petats e ru e la me rim a min kanen tariru teme hatoan ne riru na long na sah na sah, me hatoan ar. <hesitation> Lam a tei Petats, lam e hatoan ne nam a mij jiien kokoain, na miji doughnut te hatoan ner a mij kaua, tara, na mij mes sai a mij ka te hatoan ne riru. <hesitation> Lam e nen mua tara min kui has tamulam, lam e kui nam i han a tol. Min kui tamulam e soat haraeh e no a kanen, <hesitation> koukou nu tapiok nu korij, rurun has nu maseh, min kanen hovot e boak haraeh ri han a tol. Lam mei ta toan ku u, lam kui si ne nam a kanen i han a tol ni Petats ni han a tol ni Yameng has, lam e kui ne nam a kanen. Hapal tamulam e kui ria i Skotlan, tara pal ni Skotlan, tara pal tara Mission hamua nah, <hesitation> hapal tamulam e kui ria yo heh i Skotlan. Lam mei ta mei nitoa u tara kanen, lam e ka notoku si me nam a kanen. Te mei mua lam ne lam i sin la tara toan. Eiau